اكيد طبعا هكون عاوز ارجع بالزمن لزمن هجرة الرسول عشان اشوف الرسول و اصلى معاه و اهاجر معاه و اعرف هو بيحب ايه و اعرف هو بيكره ايه و مين الناس اللى كانوا جنبه و ايه الوصايا اللى هو هيوصيها لينا و هيقولنا هنقدر نعيش ازاى و نتعامل ازاى مع الناس الكفار و اقدر احارب معاه برضو دى هتكون اكيد حاجه حلوه لينا